La hanagnako gny fahefa hiova biby da <noise> Voromahery gnahy. Satria i afaky mandeha lavitsy hôkny a Madagasikara eto i da afaky mandeha an'Afrika agny mitsidy avao. I koa afaky mikarakara gn'ainy. Lafa marary igny i da i avao gny mahay magnamboatsy gny fahasalamany. <noise> I avao koa am maha Voromahery azy zay da tsy mahery i zany mafy.